Chokoun chií chií este sañatuu nu koníí, sañatuu vele lulii jenoraíti yuu te kakanitatuu sañatuu chií luliíí te kakanitatutute pues buuno a vees, tektorou nuu te kentiatuu jii in viiíí lulií kaniou, kenuu luti jenorate kaa pos tu jinaa nu yuaní xii naaga kustotíí jenorati kachuun valaíí te kayeeíí. Jenoraíti este pos sonii buuno jouii ñin in yoo chií, noo ñin tiiñi lulií jaayo kaiyaa, yuu kuu choro chako jiiuu kataouya yuu, yuuní tee pos, noon kuu stuu moti chií in viina lulií kaniou, kanioutí, teckou valaouti vele lulii jenoraíí.